म घर पर खाना बनाणा पसंद करुँ क्युकि घर क खाना ताजा और सेहतमंद होलु। अपने हाथ स बनायोल खाना स्वादिष्ट लागदु। <noise> लेकिन कभी-कभी बाहर रेस्टोरेंट म खाना भी अच्छा होलु, खास कर नए फ्लेवर ट्राई करणा।